oyiro o dɛmu jira tete jinu ɓɛsin sisanɛ jira tete jinu ɓɛsin abe ɓ jirara twa mibin ho be yi mi ose waati nɛ to ni waati so ɓa mi o dannu o be yi vo to ɓa do'osi jirira twa mibin mu yi hee maati nɛ to ɓa do'osi mɛ to me se a o maba nucoza zun wɛ mu sun'anni a o di jirimu nɛɓɛ bo jiramu jira jiramu nɛ a sabiya a to amu sin mɛna a mɛ ji ninɛ a zun awe boni mu beso sin mɛna po a me wee jiramu nɛ ɓɛ'a be tete'a